کینٛہہ کھیٚن یِم لُکھ اَکثَر لُطُف تُلان چھِ مگر واریاہ درٛوٚگ لبنہٕ یِوان تِمن منٛز چھِ شٔہری وازوان، ماز ، کۄکُر تہٕ باقٕے شٲمِل۔